Yaku wissaiki tu waju, e waju maremapi eh <hesitation> sol pi pake tu baju, baju si sangallomi ku pake. Mane Kupasi tampungmi to, angke udah udahmi, tu baju, ku patamani wc na ku bissaimi ku ronyo ronyo, kucek-kucek, e mane ku pappengami wai to, pabengang mi sabung, kupa kupa melo meloini to, kuparra melo melo, pa panomi sule pabegang moli sule, <noise> sabung supaya mapaccing na mawangi, pabengangi molto downi, mane ku bissai onto, mane ku parra. <noise> Pole tarri to eh sulara duka pada pabengangi molto, ku pabengangi dongi, mani ku parra, sikinduang, ku lonyo, lonyo. Eh <hesitation> suro to na ke kuanumi, kurendam kampai jolo, sembila manne, sampulo manni. Eh <hesitation> sore to ku anungeng mi kulonyo lonyongeng mi, mane ku <hesitation> bengeng wae manu skorto, apamu jemur di ku kantu si mesak mesak bantu mi jolo tu baju, manne ku jepit, pa bengang panjapi jemurang. Nedukate sulara, kuanduka, kuengpa <hesitation> panjapi jamurang, nantek sarung, ceppaki duka ente kutangku, ku beng ngaseng penjepi jamurang, <noise> supaya dauna luttu. Na na tu bawa anging, bahatu maremong sule yake saminggu to si enam baju si pitu baju ku bissai, asama sulara to silima sulara ku bissai. Si si lima sulara bola, mani si tallu sulara jing kupisai yangto, yamto <hesitation> masasa e yamto kasasaina keman pisa walena e yamte baju, baju kemeja masoa masisa kibisa ito sulara sulara jing apa nama banda ake deani, akela di parraki na pasisaiki. Na e apalagi la sitindua anto dilonyo lonyo kintuang e mases sakina ana akela dipartai napasisitulinga.